Sale, mmnea nche tejna lud este xa nana' ncheya bueno ncheya, nambiga ya men per naya na ndolo za jwa' za jwa'men o zi jwa'na thi jwa'na tax men nawue taxmen ya men, komen bixtila anta nchax bzyn ya men koi- komen kun yamen zij re taney ze nawue tax mena, ngolo mey nloga mbi ya' nawue mbi ya zera tak kuizley kon thi lar ndole toayza tayal jwa' zi ngud o jwa'- jwa' yek o jwa' kuan jwa'na tamod nlina ncheya.